сіз тамаша жыл подкастын тыңдап отырсыз
бұл елу үшінші эпизод
бүгін біз ақш тың президенті болған авраам линкольн жайлы сөйлесеміз
бұл жеке даму мотивация өмір жайлы толғаныстар қамтылатын қазақша аудиоблог
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің қоғамы
өмір тамаша
бақытты болу бақытты болу ол біздің таңдауымыз біздің таңдауымыз
шоу жүргізушісі талшынды қарсы алыңыздар
тағы да тамаша жыл подкастына қош келдіңіздер
егер де подкастты өміріңізде бірінші рет тыңдап отырсаңыз онда сізге сәлем
ұнаса бізбен бірге қаласыз деп ойлаймын
ал тұрақты тыңдармандарыма әдеттегідей жалынды сәлем
сонымен подкастты бастайық
егер сізге алдын ала құпия түрінде айтатын болсам бұл подкаст авраам линкольннің жалпы өмірі туралы емес
бұл подкаст авраам линкольннің өмірінің қараңғы тұстары мен қиын сәттері жайлы болмақ
ой талшын сен позитив едің ғой қараңғы тұстары маған не керек деп ойласаңыз ах алдап қойдым бүгін біз тек сондай нәрселер туралы ғана сөйлесеміз
егер тарихқа қарайтын болсақ авраам линкольн ешқашан берілмеген тамаша адамның образын жасап өмір сүрген
ол өте кедей отбасыда дүниеге келген
және оның өмірінде сәтсіздіктер өте көп болған
ол сегіз рет сайлаудан жеңілген
және екі рет бизнесте яғни бизнесі банкрот болған
сонымен қатар тіпті жүйке ауруларына дейін шалдыққан
алайда түбінде ақш тың президенті болған адам ол басқа біреу емес ол дәл сол авраам линкольн
ал енді авраам линкольннің өмірінде болған негізгі этаптарына назар аударып көрейік
бір мың сегіз жүз он алтыншы жылы линкольннің отбасын үйлерінен қуып шығады
сөйтіп ол өзінің отбасын асырау үшін жұмысқа шығуы қажет болды
бір мың сегіз жүз отыз бірінші жылы оның бизнесі банкротқа ұшырайды
бір мың сегіз жүз отыз екінші жыл ол штаттың заң шығарушы органына сайлауға қатысады
алайда жеңіліске ұшырайды
бір мың сегіз жүз отыз екінші жылы жұмыссыз қалады
сонымен қатар заң мектебіне оқуға түскісі келеді бірақ оқуға да түспейді
бір мың сегіз жүз отыз үшінші жылы жаңа бизнес бастау үшін өзінің досынан ақша алады
алайда ол бизнесі банкрот болып келесі он жеті жыл бойы сол қарызды төлеумен болған
бір мың сегіз жүз отыз төртінші жылы қайтадан штаттың заң шығарушы органына сайлауға қатысады және жеңіп шығады
бір мың сегіз жүз отыз бесінші жылы үйленгісі келеді
және де үйленуге дайындалу барысы кезінде оның қалыңдығы өкінішке орай қайтыс болып сөйтіп линкольннің жүрегі жараланады
бір мың сегіз жүз отыз алтыншы жылы ол жүйке ауруына шалдығады
сөйтіп алты ай бойы төсек тартады
бір мың сегіз жүз отыз сегізінші жылы ол штаттың заң шығарушы органының спикері болғысы келеді
алайда спикер болмай қалады
бір мың сегіз жүз қырықыншы жылы президент сайлауына қатысты коллегияға сайлауға түседі
алайда сәтсіздікке ұшырап өтпей қалады
бір мың сегіз жүз қырық үшінші жылы конгресске сайлауға түседі алайда өтпеді
бір мың сегіз жүз қырық алтыншы жылы қайтадан конгресске сайлауға түседі
және осы жолы жеңіс алып келеді
сөйтіп ол вашингтонға кетіп қалады да сол жақта жақсы қызметке орналасады
бір мың сегіз жүз қырық сегізінші жылы қайтадан конгресске сайлауға түседі бірақ өтпейді
бір мың сегіз жүз қырық тоғызыншы жылы қайтадан өзінің штатына оралып сол жерде жер бөліміне жұмысқа тұрғысы келеді
алайда оны жұмысқа алмады
бір мың сегіз жүз елу төртінші жылы ақш тың сенатына сайлауға қатысады алайда өтпейді
бір мың сегіз жүз елу алтыншы жылы өзінің партиясының вице президент постына сайлауға қатысады
алайда жүз дауыстан ііі артық дауыс ала алмайды
бір мың сегіз жүз елу сегізінші жылы сенатқа қайтадан сайлауға қатысады өтпейді
және бір мың сегіз жүз алпысыншы жылы америка құрама штаттарының президенті болып сайланады
авраам линкольн өзінің өмірі жайлы менің жолым қиын және де ұзақ болды
көп шалындым және құладым
бірақ қайтадан құлап көтеріліп келе жатқан кезімде өз өзіме бұл жай ғана кішкентай сәтсіздік әлі жеңіс емес деп айтатынмын дейді
осындай өмірінде берілмеген және өзінің мақсаты үшін соңына дейін жеткен адамдар әрқайсымыз үшін де үлкен үлгі болады деп ойлаймын
сондықтан егер де өмірде шалынып жатсақ та сол жерде құлап қалмайық
өмір ұзақ және жол ұзақ
бір күні сәтсіздік болса сол сәтсіздіктен сабақ ала отырып келесі жеңісімізге оны себеп ете аламыз
өйткені өмірдегі болған әрбір оқиға ол біз үшін үлкен сабақ
ол жеңілістің барлығы жеңіліс емес сондықтан
келесі кездескенше

сіз осы минуттар бойы тамаша жыл подкастын тыңдадыңыз
егер сізге подкаст ұнаса онда мені фейсбук вконтакте және инстаграм желілерінде тамаша жыл атымен таба аласыз
сонымен қатар вк дан тыңдап отырсаңыз подкаст қосымшасын көшіріп сол жерден тыңдайтын уақыт жетті
сүрінбейтін жеріңде жығылып құлап жатсаң да
аялдама аялдама сен
қарайлама қарайлама артыңа
баяу ғана баяу ғана сен баяу ғана ұмтыла арманыңа
аялдама аялдама сен
қарайлама